Wino nsha sherekis sikuku ya nia kuzaliwa na kunda sane inju kukanisa kasali ke kasali ke maaala fuma pano wazaliwa pano wafika nape pano wafika pa imema kwe Mungu sile panona kunda kuuku kanisa ingu- ingu <noise> itu kusanyika neya vijana yanji utu mlenga Mungu utu msifu tumu imbila tuchieta chani kanisa ngatwa wela ngatu linda chonsi chichi panga nganda tueleka utwita majilani itwi sherekea ngatwa sherekea fulahi kuunda vino na kunda maana nankukunda tifika mbaa maana ya nina yatange kufika kwa nepa ibatiya isi ibahati yakwe ibati silie yakwe Mungu asii nema yane ibati yakwe sile Mungu